che qas rajawxiik qaqb'anan qaqeta'maj jun wunaq che qs chire' b'awa' k'o wii' jun tz'on xaqara' che maja' kapan jun k'ulneem che maja' kiraqa' jun k'ulneem nab'eey rajawxiik kaweta'maj chergan che otz kirilan xaqara' chewa' rino'jb'aal chewa' qas kirchomaj poon riij che chuwa' che kab'iij kiranan kichukun lon kichukun taj xaqara' otz <hesitation> ker richomob'al renejeel taq chetaq qas rajawxiik che jun k'aslemaal qas otz kapanek xaqara' ost lon kirton ost lon kirilan che kattijin che rib'aniik qana't nichiran wa ra'at kattijin che ritujla'xiik awiib' ost lon kirilan xaqara e k'ot kirb'aj chawan xaqara' renejeel ano'jb'aal qaya' rib'ixiik chiran os kirilan o xa' katrisukb'a' pi otz wuxu' katrich'ikb'a' rik'in ano'jb'al ela' chire kiq'aljinek che jun wunaq qast et la' taj junaam ka'al ichomb'al o ka'al jun otzlaj k'aslemaal chi chuwa'q che kab'iij rajawxiik ra'aj qaya' retaal jujon taq chetaq k'o chiran ra'aj kib'eek qak'o'x rik'in qatziij qas q'os kech'awek e k'an kib'antajiik ek'an kichomb'al qas etla' taj. ela' qas rajawxiik ra'aj qaya' retaal rimal mib'eek qak'o'x rik'in li chetaq k'o chikyan xa' kik'uton kikesaj li kiwach qana'tni chiran weech jun jaay rii', weech jun ch'iich' qana't ni chan che jujon taq chetaq kikb'aj weech pil jaay k'olb'al qas qawilan qas etla' taj rik'aslemaal qas etla' taj rib'anb'al chire' qs kib'usun wii' lawanma' xaqara' ko'k chechomnek katak che chomnek che xinb'anan et wa' taj kirb'aj chuwan, etwa' taj ritziij riya' chuwan cheren xirik'axan rino'jb'al chek'eren et wa taj rib'anb'al chek'eren ewa' renejeel kajak che rib'ixiik chire' k'an rajawxiik qaya' retaal chipaam jun tz'oon rajawxiik qaqirilan chewa' li chetaq otz kirilan, chewa' li chetaq us taj chire' kajno'jin wii' wa qak'aslemaal rik'in li wunaq rii' wuxu' kirmajt chaqan chire' k'o wii' qaj k'ob' wii' pi saq xaqara rajawxiik qaqto jun qapixaab' rik'in jun qamam, jrik'in un qate't, rik'in qachon rik'in qajaaw xapa' nawa' jun re'ej wunaq qas otz qajriya' pi saq xa' kela' ra'aj otz qajk'ismin wii' xaqara' k'o chetaq us taj kirilan xaqara' che ustaj kirya'an pi nik'aslemaal xaqara' re'en kinto tziij xaqara' re'en kink'axan laaq' nichomb'aal xa' kela' otz kinb'anan pi nik'aslemaal che chuwa'q che kab'ij ewa' qas rajawxiik qaqb'an awuk'in <noise>